Bines lilla utal yani bines akii neqqafa. qerams fa bines akaasi sunen lilla utaala. aminen bines laan ijemine gararraf iyo qocha qochanen laan yatii akii spidi gudio hinqabdu. duub bines laman sun laan yaa amine binesii lilla ol gugetaa ishin.